Suboo, foloo foloo. a maŋ ke komi saayiŋ, komi saayiŋ firigoolu; mee folonto firigoolu maŋ soto. Suboo niŋ a siiyaata hani maafeŋ, ňeo niŋ a siiyaata. i ka a ke tuloo le kono. niŋ suboo loŋ, i ka jani tuloo kono. Niŋ i ye bandii, i ye, koo, i ye koo ňiniŋ jamaa baa, a siiyaa domondiŋ puru tonboolu kana duŋ jee. a ye tara dulaa to. Niŋ i soolata waati woo waati, i ye naa, i ye domondiŋ kuntu jee i ye taa, i ye a tabi. Niŋ koo ti jee, tunboolu be duŋ na jee le. mee niŋ koo be a bala, a si taa kari, kari saba. Tanko, niŋ a meeta domondiŋ, i ye a bondi i ye a laandi tiloo to. te wo le faŋo ka diiyaa a kutamaa faŋo ti. Bari saayiŋ noŋ nŋa je, ňiŋ firigoo waatoo. niŋ i ye suboo, walla i ňee soto. i ka wo le muta ka a ke ňaa to waatoo komi ntelu mu peresiko moo saba le ti, nse ňeo saŋ naŋ turuwaa mili waari kati mili, nŋa suboo saŋ naŋ kiloo fula, kiloo saba nŋa a ke firigoo kono. Niŋ karoo faata. ka wo doomaŋ doomaŋ domo le; niŋ wo be baŋ na daa woo daa. dee fuwaa niŋ i ye a domo tili fula, tili saba. i ye feŋ doo ňiniŋ, komi supu, niŋ wuraaroo loŋ, ali ye cuuroo tabi, walla aniŋ futoo walla moonoo puru muŋ se a tinna wo maafeŋo, i si mee noo fo tuma jaŋ. Kaatu niŋ jooroo, amaŋ wara. Ninsoo, i taa. niŋ kodoo te ifaŋ bala. waatoo si naa sii dindiŋo dalita muŋ na. niŋ wo maŋ wo soto porobuleemoo ka naa le. Ite soŋ na domoroo la. nte soŋ na domoroo la ki nŋa i dalindi ňaamiŋ. jamaa jamaa. e i ka naa maloo soto; saayiŋ nka ka ke firigoo kono. nka a jamaa baa le ke firigoo kono. Kodoo de, ntelu dindinmaa, nfaamaa. niŋ i ye beeyaŋo faa. nbaamaa ye a a ye a seppuŋ seppuŋ. janniŋ a ka a yaasa. Jamaa niŋ a ye a yaasa, niŋ a ye bandi, a ye koo, koo ke, koo ye, koo siiyaandi jee domondiŋ. Bari niŋ i bi naa tabi la. koo siiyaata jee, bari niŋ i bi naa a tabi la. i ka a kuu le domondiŋ, koo ye talaa. niŋ i ye a kuu, i ye muruu koteŋ. niŋ i soolata muŋ na. i ye a kuntu jee, i ye a muruundi tiloo koto janniŋ. tiloo mu, tiloo be boyi la. janniŋ tiloo be sumuyaa, konboo be a maa la domondiŋ. niŋ i ye a bondi, i ye a muruundi, a si sii noo le koteke fo senki suuri. A maŋ, a maŋ bataa. Nte, ntelu, nbaluuta nuŋ wo le ňaama. Fo saayiŋ noŋ nka firigoolu taa ka a ki jee to puru muŋ se a tinna oo moyensi i se a mara noo fo tili, tili muwaŋ. tili muwaŋ niŋ luulu. I ye muŋ saŋ, a be i bulu jee, a maŋ i bataandi.